Ño wi ma ñe húrna a ginwosa gjif ge, ndu uluusa alúŧi, he mbolo unto meesa a gibeli suufi, baahaji haje wédi ma bajeti. Banan wosa gjif ma, ndu ugí yaa ugí ngi fŧafñe, a bboorin gbúuta bogi. Bayiri bég gí biñaŋ ma húri yaa bigi bigii bayin boja. Bimada wosani gjifim bàa ma ngi fŧafñe, biñañaani a wédi wolla, binan bi meesa a gibelin suufi. Basgo a bayi ma bigim bembe, uu ttúur fo bitti méti hala uwooye. Ndi hali ma wosa gjif, a wédi uwoda aa mméti fŧafñe, wembe wi mada ma númidi a bów blúŧi.